Isavuvuni ovegasi inyingi yekora rwavuka subutii wenya wisaviri mmoni wakasavira mmoni wenya uvuguri ivindu wenya wagiziri isavuri isavuni yeneyo rwumara wenya uvuguri zinguvu wenya ufuyiri isavuni isavuni ekora igasi eve enebe kabisaa nohenza isavuni uvuguranga ujaga irisingiraku, isavuni ifuya izinguvu isavuni yogizaa kaari imiriango isavuni yogiza karii amadirisha isavuni ifuyanga kindu keve ikichafu isavuni ekonyonga yaani vuri ikindu, ikindu keve mumba baga isavuni ivitiriku kijira isavuni onyoranga imbiru yira yivachi kari kuvikombe yivachi kari kuzisahani yivachi kari kuzinguvu unyara kwivaka imbiru ijuu nuvura isavuni kijira nove nisavuni onyoranga wakisava. Nutisavi isavuni. simagutago gutaraku kumakonoda navuza isavuni evenovokonyi vove vonene ovokonyi vove vonene kusavuni nukwisavira. kufuyira nukwisingira nukokolaku kindu keveho chosi kijira isavuni genyekana nudira kuriha udire kusavuni nudirakumbiru udire kusavuni nudira kuriha udire kusavuni. kwisavuniyi evenovokonyi vove vonene. kijira ekonyanga navuza nuvura nisavuni mmba inyumba eyo sivakunumrambe dave ninyumba urahenzanga iyi iyi onyora inyumba eve indamanu sivaku nindi uvunifu mmba mwene mra dave chigira kari nohenza kari kurivitambaya nutafuyii isavunii sivifwana nunzya kuvugura isavuni nujagaza rivakaku onyoranga chakaniha kabisaa mumanya y <hesitation> ndakafuyaaa kindikii chakaniha juu yi savuni. kwasavuni ev <hesitation> novokonyi vov <hesitation> vonene vonene vonenen <hesitation> chigira wekonyanga vuri kindu Nudiraku onyora wakaraviza kindu wakonyora chakarava chigira isavuni isavuni ev <hesitation> novokonyi isavuni ekokonyabisa isavuni irindanga umundu wasiwasi kari umundu nave muraru aivavira isavuni avora nyenya isavuni nzisaviri kijira amanyi isavuni evenovokonyi ituriza vikoi kummbiri, ituriza vinduvyosi kummbiri kijira isavuni, nuvuza nuvura isavuni novora uzya kwisinga ovezaku mndumba kari suhulaku wisingi mba ororazandi nzisingikumba kijira isavuni simbitiziku kummbiri kura kunangwa wikura ummbiri gwarara dave nuvuza nuva nisavuni wavitiza kummbiri wavugura idiango wakula kummbiri onyora ummbiri ningwaguhi onyora uhula vurahi umanya y <hesitation> ndakisinga navuza nutavaka isavuni oh ufwanaku wisingi dave ovoraza awa ndakwisinga amazamere mburaisavuni navuza nuva nisavuni onyoranga wakahula vurahi inguvirandionangwa yavaa inifu mauhula za ovenuvuyanzi kijira kari nuvanizinguvu mmba mmba. Zive zive nuvuchafu mimba. Kari inyumba eyo seveza inyumba dave. wingirimuza movora mu ninyumba yire ifwananda chigira izinguvu zira ziveyemu ziveye izinifu dave. navuzwa wakaromba ziakania onyoranga inyumba heyo yakafunya umwayo. Umanyazande ivindu mumba yimunde viveye vinifu. navuzwa nuwingiramu okoraza a isabani mbura haku nambuyireke. navuzwa noveye nisavuni uvuguraza vwanguvwangu nanujaga irifuya. nanujaga iriogiza. nujaga kari iriogizira munyumba onyora inyumba yakagasa. inyumba igasi. ivitambaya vigasi, izinguvu zigasi. imbire jigasi. Kari navana ndio onyora visingi vanihi ijuu yesavuni. ku esavuni eveye nuvuyanzi ovonene kabisa chigira noveye nisavuni mumba uhulaza nove nuvwangu, uhulaza umwoyo gugwo gusangarika. navuzwa nuvura isavuni umwoyo kusanzarika mba umwoyo guridua vuza ovoraza kunandize hai isavuni. anonyora hai umundu yakuaku kasavuni wafuyera. waisengera. navuzwa nuvura umwoyo kuziza ihare guziza ihare kari inyumba heyo ifana eyoyo mba. Onyoranga mwoyo gwugo gusuyi, gusuri ma ovoraza kari inyumba iyi mburi kwingiramu, kigira mbura kari isavuni, kigira mbura kari chanzisingira, kigira mbura chanzogizira ivindu, imbiru kuvindu, vindu vichafu. Nuve ni vindu vyenivi nuvura isavuni kari si vifanaku vindu mba. Vifanaku vindu vyuriraku mba. Navuza nwakogiza vyakaniha, nuvagaraku kummbasu yaho, ummbasu gukubaku, hasi mumanyaza ndi vindu vyange vive virahi ijuu yisavuni. Isavuni eve novokonyi vonene, vonene kabisa, vonene, vonene, vonene. Vonene uvwogiziranga kigira onyoranga vive vinifu kigira isavuni. Isavuni eve novokonyi vove vonene, vonene, vonene, vonene.